هستخدم عادة الانترنت لمتابعة الأخبار سواء في المواقع الإلكترونية، أوالتطبيقات لكن أحيانا أتابع الأخبار في التليفزيون <hesitation> لأنها بتجيب الأخبار حصري أول بأول بالنسبة للجرايد أقل إستخدام، بس أحيانا أقرأ بعض المقالات بها، أنا أحيانا مو كتير- كتير.